E momba gne mikasiky gne <hesitation> mikasiky gne fomba fagnamboara e hena hany ame gny asesika agnatin'ny hamburger zagny, da alay ohatry ny hena igny nofon-kena, de teteha <hesitation> gny fisapisaha, da maserena izy asia <hesitation> asia siramamy, asia sira, asia tongolo, gne raha mahamagnitry anazy, da endasy raha ohatry ka sy hena gn'aninao amignazy da aheginao potikena avao kao izy da mitovy avao koa gn'ingredient haninao amignazy asiagnao tongolo da igny amin'izay gn'endasinao da afa- afangaronao amin'ny raha fa masaky izy, da afangaro amin'ny hamburgeur amignao.